Kanada izany dia any amin'ny firenena any amerika, manakaiky ny amerikana. Mangatsika no ahafantarana an'i Kanada aty amin'ny firenena mangatsika. Anisan'ny misokatra ho amin'ny mpivahiny sy ny vahiny ihany koa ny Kanada, tsy manavakavaka, tsara sy malaza koa amin'izao hoe miasa any Kanada an, dia betsaka mandray mpiasa indrindra fa avy aty Madagasikara hono i Kanada amin'izao.